Ñanekirei yayaopo yave mopeti ayuregua iroipegua <hesitation> yaiparavota <hesitation> kiraitako yayapovae oimeko iroipegua <hesitation> ipirerivae, jare oimevi yandambujuvae, yaiparavota inimbo, inimbo ipoi, inimbo ñandambu juvae jaeramiñovi inimbo ipiuvae ñapeatavae jokuae yande ñamaeta je jaema jukuraita yayapo